Ah! Karazana biby folo haiko zao vitsika zao tena kely, ah manaraka vitsika zio misy moka, de de misy <hesitation> lalitra, manaraka zay <hesitation> voan- de misy alika, misy osy, ah misy ah lambo lambo reo, misy omby, misy requin, de farany bavata zao ah baleine reny na trozona.